Nucaméén éni gaŋohi imbi gusumi, bu uyaméén, aw mundum ubaj mufihohum ma jajaak; mufihohum ma jajaak éni ubaaj mo, nupuur to nulako jambi ubaj ta bajé gagun éém, taan umumé bajut gagun, kindi ujool bu ganuso néwato. Do ganuso néwato aw bénuso jaak do mufihohum ma jaak mé aw bénusodo jaak nufiho néwato.